Raikitsa amy volana eny za da ino ny ahiko e! Eka, ny ahiko andania fotoa izañy ny fomba mahazatra da ahian avao misasa, mihina, miroro ankotry zay amizay da mandeh ndeh eky, mamaky boky, mihira, mieritseritsy raha soa soa amy fiana.